Raha amiko manokana dia aleko misotro dite <noise> toy izay hisotro kafe satria ny dite dia tsy mampiankidoha toy ny kafe, ary ny dite dia mahasalama kokoa noho ny fisotrona kafe.